मोह्के सब्ति जेदा डर लग्ना जनावर कह्लेक जोंक है। जोंक एक्ठो परजीवी जनावर हे। यी छोटमोट रहता, आऊ यह्का रह्ना बासस्थान कह्लेक पानी है। आउर यह्का बनावट कह्लेसे छुटीमुटी रह्ता, करिया कलरके रह्ता किचुवा कसा। <hesitation> हुइनाते, कर्नाते येने कुछ नाई कर्तियाँ उत्ना। परजीवी हुइलेक कारनतिती <hesitation> कुइक्फे जनावर होइल या कुइक्फे मनैक् शरीरमे काहुँ एक् जगह चिपट जिहें। आउर खून चुसहें बस् उत्ने कर्तियाँ। तब्फे पता नाई एन् देख्के मोह्के अत्ना ज्यादा डर कहिक लग्ता। अतरा डरते मोह्के बघ्टा होइल, भलुवा होइल जङ्गली जनावर ओइनतिफे नाई लग्ता। जत्नाकी यह्का लग्ता। मैते किताबमे जोंकके चित्र रह्ले / रह्तातेफे मोह्केते बहुत ज्यादा डर लग्ता पता नाई, काहिक।